No kõgõ kergemb teräviljo hindäle sisse süvväq inämb um rohkõmb leibä ja saia süvväq. No ma ei tiiäq, kas tuu um tervüsele jälki hää. Noq hernit ja, sääntsit, upõ ja. Nuuq ka ummaq esiqhindäst teräviläq joq.